Eeh mitombogna be ka raha ohatry hoe fitondran-tegna sara sy misy fivavahà, eeh mitombogna be zagny, sy voatery ia mivavaka avao ze sara fitondran-tegna, misy avao koa izay sy mpivavaka da mahavita magnano fagnahy avao.